मिठाई म स्वाद बनाए राखन का खातिर, स्वास्थ्यवर्धक बनाणे का कुछ आसान तरीका छन: शुगर कम कन: सफेद चीनी की जगह, शहद, या गुड़ का इस्तेमल करि सकदा. यि मिठाई मीठी भी राखदा अर कैलोरी भी कम होई जान्दी। घी या तेल की जगह नारियल तेल या ओलिव ऑयल: थोड़ा-थोड़ा घी राखण पर, बाकी नारियल तेल अर ओलिव ऑयल लगाण। ये से फैट भी हल्का होई अर पौष्टिकता भी बनी रहदी।